Karazagna matiera ndraika: akeo malagasy, francais, anglais, allemand, mathematika an, fizika, chimie, sciences de la vie et de la terre an, education civique an, <hesitation> EPS.